<hesitation> Magnano akoa izy moa zany, sy aiko na diso raha hozakaiko, fa e- e fitambaragne firegnena ma <hesitation> eran'izao tontolo izao zao eo ame roy amby sivifolo amizato, da re fahitako an'azy zany izy mety samy magnany fizakagny avao koa io zany hoe eo ame roy amby sivifolo amizato avao koa zany e fizakà ame firenena e roy amby sivifolo amizato.